دراسة الادب مهمة إنها توسع مداركك وتخليك تفهم الثقافات والأفكار المختلفة. الآدب يعزز مهاراتك في التعبير والكتابة. يعلمك كيف تستخدم اللغة بشكل مؤثر وجميل. بعد من خلال قراءة الآدب تقدر تفهم مشاعر البشر وتفكيرهم هذا يساعدك في التعامل مع الناس وفهمهم بشكل أعمق. يعني ما هي مجرد مادة دراسية بل هي طريقة لتطوير شخصيتك.